الجو في إيطاليا بيختلف من الشمال للجنوب في الشمال الجو بارد في الشتاء بالذات في جبال الالب وبيكون فيه تلج والصيف بيكون معتدل وفي الوسط زي روما الجو بيكون معتدل في فصل الربيع والخريف لكن الصيف بيكون فضيع حار حار حار شديد في الجنوب والجزر الصيف بيكون حاروجاف خالص خالص والشتاء بيكون دافي إيطاليا دي جوها متنوع حسب المنطقة بارد في الشمال معتدل في الوسط وحار في الجنوب